Kua akioka, Öime oatai yandeve, oyeapo opaetevaerape yaiporu vaera, jeta oyeapo omboyoavi ipise ara, yande yaiporu vaera, yaikuata oimera kirai ipisekavi vaera